Banggala ra, ira ku ka jatei sebab nugu penyakit sa ira me ku ka wawa loka ira kusedan fakasasai. Pernah fakasa ira, ku matoran ku ka wawa ira bot ku ruk nugu hal ira tei le ku ka wawa. Nawei nugu sedan fakasa sai ira sampe ku farnapas jatei loka, kuwei ku mata loka. Nagamari ira le kusuka ku ka nagamari ira le kusuka ku ka tei loka tutu oras iwa re.